بيض مقدوح مع سلطه طبعا ، بتفقع البيض في اي ماعون لكن يكون غريق شويه كوره مثلا وتضرب البيض وتخت الطوه في النار مع حبه زيت ، تخلي الزيت يسخن شويه، بعديها تكب البيض في الطوه تلات دقايق كده و تقلبو و تخليو دقيقه وعلى كده بيكون جاهز تقطيع حبه طماطم وحبه عجور و تحلب فيهم نص ليمونه و <hesitation> تروش حبه ملح